حيواني المفظل هو الحصان، أحبه جدا، أحس اه إنه <hesitation> من الحيوانات اللي تفهم على الإنسان، و- عندها مشاعر بتشبه شوية الإنسان في مشاعرها، عندها ألفة عندها محبة، نشوف الحصان الاصيل كيف <hesitation> يحب زوجته ويبقى معاها، <hesitation> عشان كذا أنا أحب هذا الحيوان جدا جدا.